समूद्र का अंडर कदी हम फसी जावांगा, पहले थाम देखांगा आयर साइट में कि काई चे, काई नहीं है क्योंकि हम से बामान आद्नी। पर बामान नहीं है, अगर समूद्र का अंडर कई किनारा कहेंचे ज्ञाला बार नग्या में पॉलिप्रोट मिले तर ठीर। अगर समूद्र का अंडर कहेंचे ज्ञाला बार नग्या में पॉलिप्रोट मिले तर ठीर। नी तो आखरी में पत्ता खाई ले। बामन आदमी ये सब नई खाता। के भी खाई ले।